Ma dete ün cunsei sai nen, venta vëde venta vëde che tipo d'cunsei che t'völe, coza al e la coza ëmpurtanta che dëve che dëve guardé, però al e sempre dificil de i cunsei, magari magari të zbaglie cuaicoza, t'i daghe ël cunsei zbaglià, comuncue s'al e 'na coza ëmpurtanta, püduma ën po parlene dai <hesitation> s'bütuma d'acordi